Äjtyät nkenpatät je jutbol jenä television'ojmä, nkenpatät este basquesbol, hay vece nkenpatä beisbol jenä kyenyajpa une'ista'p, hay vece jyamasye kyenyajpa, kyenyajp estee bolibol, hay vece kyenyajpa este futbol americanu, jejtzye kyenyajpa pues jete jenyanhkä kyenyajpa todo une'ista'p.